Australiapeko jae <hesitation> opa oyoavɨavɨvino oime desertiko interior jei supevano oime jakuvova, oime iroɨva jare oajaeteye <hesitation> oime amovecepe <hesitation> tëtambɨtepetei otiniva oimevi jetayaevi mbae okai jokoropi jaeramo jokua oaja jokope